﻿Dinawini wi ma khin cic ɗana’a, makhin musinai makhin din burna, ma khin musinai makhin ayabi ɗana’i makhin <hesitation> lana maina, makhin Varagwai makhin tanana bu ya ɗiva <hesitation> baLthina makin <hesitation> tanana <hesitation> makhin ngwala fiyai, na cinana wiya ƙiƙƙiʒi caba caba Varagwi ɗahyi malchin, makhin, tanana <hesitation> na nginasi, <noise> to ɗigha dinawini wi mu khin cici, ɗanana makhin cinana niya ʒogalai na, mama U’mma ampanin khin Lthin na Lthina niya niya Tanana’a mhm waɗi <hesitation> ya ɗa-waɗi waɗi tsuwana, ma khin <hesitation> ghir kabakai cici gwan hyi dinai, makhin tanana, tanana ba Lhambajina can gwan hyi dinai, makhin tanana bu ya ƙiƙƙisi tuba inji kinana tanana ba taba, Injikhin tanana kai. ﻿Buya ɗiba akurkin dinduna ma khin cani, machin bita da ʒuguna, makhin ghi ƙiƙƙu dorawa yu, ma khin cici ɗahi, na ʒakarwi wani ɗin ma khin cici, to ɗinawini ma khin cici ɗani dai na niya dibinuwima makhin cici ɗanana to dinnawini subu ma khin cici be Subu ghi p’i ghi ƙilthi ɗi nufen be ɗi C’aC’alani, caba ghi ɗhyin, wuyan gma dake muna ba kuramu ghi Sinaa wuyanu, amma Lthinani Subu ghi Siniya, Caba ghi ƙinihyini Sai hyina U'ma ƙulina.